विनोद वेचप ह एक बारो विचार। हंसप हें सगल्यांत बरे वाखद। आन्ना उणो करतात विनोद तुमक विसाव करपक आनी सुसाझे घेवपाक मज़ाता करतात। ताण आनी चिंता उणी करतात। मानसिका भलायकी सुधारतात विनोदी नाटकं आनी चिंतेचिं लक्ष्ण उणी करपाक मददा करुंक शकतात। ताशेच मनरिजवण आनी सामाजिक फायदें। मज्जा आनी खुसा दिवापी विनोद मनरिजवण आनी खुसा दिवापी असतात। ताक लागून तुमचो वेल घालपाचो एक बरी वाट ठरतात। सामाजिक नातें इष्ट आनी गारांचा वांगड विनोदी नाटकं पलोवना वंतू। वखदले हंसप आनी यादि तैयार जावंका शकतात। सामाज उबरप विनोदी नाटकान्नी लोकांक एकथण्य हाडून समाजाची आनी आपलेपनाची भावना तयार करुं यातात।